Pues ni ránnu este ni rxuny ah pues ná ra-ra béhez, ra nii ni ranzanu máru zëzyas rxuny, za, dë, zëzy rxuny rá béhez gy, ra-ra báalty ná rama per ree. pues casi béhez ni riunbé rabá, zá gá ni riwnbéw puma, leopardo ah ráte rani, pues lágá béhez dis rnii raba ni, asi este nii ná, ni máru, casi maru rtxywny nez re, cun, pues tunirapnu ztë ra, caball ra nii ni zëzy ruu rxywny, pur zy lagaa rzalraba, rzëdy raba lama gyxwny mava, ranii ni rxwny hasta, ra niini máru zëzy zaru rxywny de rhï ah pues nú do ra many nii rzä txiláz ah pues ra béhew txiláz rzaa rama do’h, rá many caracol eh na, rany neen gá rza ra ni txiñáz rzá ra ni pues rani za máru casi ná ra many ni náhan nu’ pues nehen ru rzá gulá nehen ru run rany gya de rhë zto’ pues mer lá diz rzaa ramá. per ra many za ni nú nes ree pues ra nii zy ni na ni ráhn za nú nez ré.